Ishga ketayotganda musiqa tinglashni afzal ko'raman. Musiqa yo'l davomida qulaylik va dam olish hissini yaratadi, bu esa stressni kamaytiradi. Meni quvontiradigan qo'shiqlarni tinglash, yo'l harakati va uzoq masofani osonlashtiradi.